بخارۍ ماته د تودوخې، کورنۍ او ژمي د خوږو شپو یاد راولي دا هغه ځای دی چیرې چې ټول کورنۍ سره کښېني، چای څښي او خبرې کوي. بخارۍ یخنۍ له منځه وړي او کور ته ګرمښت، مینه او ارام راولي. دا یوازې د تودوخې وسیله نه ده، بلکې د یووالي نښه هم ده.